النوع الموس- الموسيقى المفضل بالنسبة لي هو الموسيقى الخليجية، <hesitation> أحب أغني للفنانين مثل راشد الماجد، وعبد العزيز جوهر لأنها تعكي المشاعر وتدخل القلب، كمان أحب أسمع الأغاني الشعبية دائما ترفع المعنويات وتخلي الاجواء حلوة، مرة مرة حلوة.